Karazagna tanàna de misy ohatra hoe Vatomandry, de Antanambaomasara, Ilaka Est, de misy am'zay agnatin'ny tanàna io misy tanàna hoe: ohatra hoe Ambodisovika, Ambodimanga, Vohitsara, Ampandramety, <hesitation> Bazarikely, <hesitation> Bemasoandro, maro.